مش عارف أنت ليه قلقان من ركوب الطيارات دا ركوب الطيارت ده يلا ده أنت عارف ده أختراع العصر ده زمان كانوا بيسافروا على جمل هتعرف أنت بقى تسافر دلوقتي على جمل وبعدين ما أنت بتركب القطر عادي هو يعني فرقت قطر من طيارة ما كلها حاجات بت ـ بتشيل الركاب وخلاص وبتمشي أنا مش عارف أنت بقيت طري كده من امتى